<noise> To, mate kaŋ day sohõ i ga ɲunayan te d'a da kambe. Ɲunayan nima du k'a ni hari, ma du k'a haŋ kaŋ ra niga ba ka ɲuna yaŋo te. Din na haro dooru, ma kanda Darbayo ma dan, to kala nima kande ni saafuno, kaliŋ ma dan Darbayo ga wala nima gaayi ni saafuno ni kamba ra. Ni min saafuno sambu nima Darbayo sambu, ma ziiri nda saafuno, d'a te kufu, ma saafuno gisi ka soobay ka dan ni kambe hinka ka Darbayo ziiri, ka Darbayo musay ka Darbayo musay ka Darbayo musay. Kala din na musay nima di saafuno goono ga tun aga. Din di saafuno goono ga tun Darbayo ga, to a goo nunawa nise danga nga ma Saafun nga goo sintin ka hanan nooya. To da nina Darbay wadin ɲuna ka k'a saafuno ga, to kaliŋ ma ye ka du hari fo m'a dan a ra, ma ye ka dan Saafuno aga nga mo ma musay ma musay ma musay ma musay. Kala din di a musay, hari hinzanta ni man k'a ka yandi, to a hanan nooya. Amman da manci yaadin no ni te, ay man di mate kulu kaŋ niga te ka ɲuna yaŋo te manna Saafun dan, ma ne ama hanan ni se a'a nina ziibo tunandi day no wadin wo ga. Amman din dan mate kaŋ ay ci ni se din, ka dan saafuno haro ra ka musay ka musay ma dan ni kambe hinka m'a musay kala ama hanan. To yaadin no aga hanan ama boori. Ɲuna yaŋo kaŋ niga te da Darbay da Saafun nooya, a te day nooya.